الفن ممكن يأثر سلبي علي المجتمع لو كانت رسالته فيها اتهام للمجتمع يعني مثلا لو عالجنا قضيه الاغتصاب أو قضيه الجريمه القضيه ديه لو مش قدمناها بشكل كويس ممكن تتفهم أنها بتهدد المجتمع أو بتاثر سلبي عليه عشان كدا طريقه الصياغة اي حاجه دايما بتاخد وقت كبير عشان منوصلش بحاجه غلط كلنا